من نغيد نثبت برنامج أول شي نفتح كوكل بلي او أبل ستور حسب ال <> نوع المبايل بعدين نكتب أسم البرنامج ألنغيدو فوق بخانة البحث ونكتب أسم ال <> برنامج مثلا واتس اب فيس بوك أو أي شي احنا عندوغ علينو أو أسم التطبيق يعني العندوغ علينو غاح تطلعلنا نتائج اندوس على ال <hesitation> برنامج النغيدو و <hesitation> بعدين اكو زر مال التثبيت أو التنزيل اذا بالعربي وننتظر شوية لما يكمل التنزيل ويخلص طبعا يكمل التنزيل حسب سرعة الأنترنت و هاذي مرات يطول ومرات ما يطول بعدين ندوس على فتح او نغوح عالشاشة الرئيسية و نفتح التطبيق <hesitation> مثلا اذا غحنا <hesitation> اذا غدنا يعني انثبت تك توك غاح نفتح كوكل بلي <hesitation> نكتب تك توك <hesitation> ندوس عالتك توك البرنامج مال تك توك وندوس تثبيت وننتظر و بعدين نفتحو وهذوا كثيغ سهل